- indolgidila <hesitation> tadhiyai mohima, maraton mohima maraton mohimaimo yani marata <hesitation> aadami erindolin mojbila tainifirgalatainame, maratatoni ashring marataton osa, yani alagal <hesitation> kedik ingir meske adamri ken <hesitation> yani ashriker tanjimona mashakelkon haslin, ein masalan <hesitation> tarin masalan ingalita <hesitation> ingal ingalitam inger banjedta digdakikani adam adamga tisosi, maratoni <hesitation> ayilondolikiga adamga ayin digita dolikiga tarinfirgika fa alatere, yani meselenilogo inga mogaikani famogr ingalitamikan fa alimo ingiri yani ayin <hesitation> fehmen mojbili yani iribemo gaito.